Ore ngonto sia' ya' sawunte'e ren ya' susah na ore ngonto ti'i ore ngonto ya' mbuya tum to susah ore ngonto i mangasem mombulas kupang sia' ore ngonto ya' suwa'ne ya' mamey wengku, wengku si mangase ngonto i mangase i mahulei apa ore ngonto sulirik i mangase mohulei kaluya, wu nanamne, ore apa peyku kongku pangalale na ya' ren memang <hesitation> sawunte'e ya' ren memang susah. Jadi, ore ngonto ti'i ore ya' mbuya si mangase <hesitation> kongku ore kumum makewe mangala apa one tu su lirik pangalale rekule to kuna wus ya' mey rang ore, pangalale jadi. mangase nataton, nataton te sia' ore mangasem kun mangase mahulei apa kungku pangalale apa tu kakerean kumu te ore' ngonto su lirik.